कुखुणा मासु सप्पैले आआफ्नै तरिकाले बनाया हुनाछन् । मु भने पैल्ली ग्यास बाल्लोछु । ग्यास बालिसगेपछि <hesitation> अगेठ्ठामी टाउग्या लायो टाउग्या लाउन्छु । टाउग्या लायापछि ताइनो आफुगी चाइने जति तेल चाइन्या हो मासु जति ल्याया छ त्यै अन्सार तेल बसाल्लो छु । तेल तात्तिसगेपछि ताइनो पञ्चफुरन पड्काउन्छु । पञ्चफुरन पड्काइसगेपछि <hesitation> कुखुणागो मासु भुट्टाइ लागि हाल्लोछु । सक्कबारसम्म कुखुणागो मा <hesitation> भुटिसगेपछि कुखुणाम्बा_कुखुणागा मासुम्बा है पानी गिज्गिजानो छ । जम्माइ पानी आएपछि त्यो पानि सुक्त दिनाइ लागि <hesitation> एक्कैछिन_सक्कबारसम्म तै छोपेर राख्तोछु । त्यो छोपेर राखिसगेपछि त्यो पानि सुग्या हुन्छ । पानी सुकिसगेपछि अब प्याज काट्या हुन्छ ताइनो प्याज हाल्लाइ लागि । कोइ अगाडी हाल्लाछन् प्याज कोइ पछाडी हाल्लाछन् । मु भने पछाडी हाल्लोछु । अब त्यो मासु मासु भुट्टिसक्केपछि प्याज हाल्यो प्याज सक्कबार भुट्टिन दिएपछि ताइनो अदुवा रे <hesitation> लसुनगो लेदो बनाइबन कुटिबन राख्या हुन्छ । आफुगी चाइयाअनुसारगो अदुवा लसुन खुसानीगो पेस्ट <hesitation> लेदो जुन_जो बनाया हुनोछ त्यो पनि त्यो प्याजस्याज भुट्टिसक्केपछि ताइनो मिसाइदिन्छु । <noise> सक्कबारसम्म त्यो भुट्टिन्छ त्यो भुट्टिसक्केपछी धुलो मसला हुन्छ जिरो धन्योगो धुलो हदेलो त्यो हालेपछि त्यो पनि भुट्टिन्छ । त्यो भुट्टिसक्केपछि अब कति हो आफुगी चाइन्या सुख्खा बनाउन मन लाग्या छ टमाटर हाल्ल मन लाग्या आच्छि भन्या टमाटर नहालेलै भ्यो नत्र टमाटर लै <noise> काटेर हालेपछि मासु तयार हुन्छ एकैछिन पछि सक्कबारपछि ।